حاجة قاعدة و ما بتتنسي هي لمن ابوي جاب لي غزالة هدية عشان اربيها في البيت كنت فرحان شديد خلاص